Magnitry fantako da ohatry oe jirofo, lavanily, <hesitation> poavra, kanely, vero mangitry, zay tokony ino koa moa zany ino moa ty le azo amigne langilangy moa.